Aia iist tulõ muidoki huult pitäq. Näütüses viläpuid piät lõikama, morro piät niitmä, köögiviläaida piät ka-, kaibma ja kitskma ja peräst saaki korjama, väetämä. Ja naid viläpuid ja lille ja kõiki piät ka väetämä ja kõrrah hoitma.